Jankuku javene taboya susu, kowosaka kuichinja wotakiwa tuikwate, usinje, ulange maji yobandika, uipashe palepale, kono yala maji yachemulikire kidudi ma ukamesa yara mabahara yachwe, uyaseye pembenii, uireke yaboha kowahumwire mesa yara mabera yachwe, uyaatule katekate, vira viungo ambayo sivitaa kuria, uviseye uvitwaite nakura, uikerekere, umarikire kukera kera uichemushe, uikalange, uendelee urya.